Yan lekk moo gën a yombu: salaat, kaani salaat, kàkkumba, yooyu, tamaate. Bokk na ci yi gëñ a yomb waaye su ma lekk man dama koy enjoy bu baax sax paska am na vitamine.